ما بو أى شى غريب صارلى بحياتى، الحمد لله حياتى حياة هادئة وجميلة، و ما - ما بى شى غريب، ما بتذكر أى موقف صارلى، لكن خلينى أحكى، إن أكثر موقف <hesitation> مؤلم <hesitation> مريت بيه، إنه يوم وفاة الوالد الله يرحمه، لكن غير هكذا الحمد لله مابو شى.